I buloo moo se a kuu noo a ye seneyaa ňaamiŋ, komi niŋ i buloo be nooriŋ, i be jio le taa la. Niŋ i ye jio taa, i ye a ke keeraŋo to waranto i ye moo ňiniŋ miŋ be i sooli la. I ye saafinoo taa, ubiyeŋ madaaroo i ye wo taa i ye a ke i buloo kono, i ye jio taa i ye a kuu. i ye a kuu, i ye a kuu, i ye a kuu. i ye saafinoo, i ye a niŋ saafinoo maa ňonti, i ye i buloo kuu fo a ye seneyaa. Wo le ka buloo seneyaandi.